أكيد نختار نعيش في مركب يصلح للسكن، لإنه يعطيك الحرية للتنقل، تجدر تروح فيه أي مكان وتستمتع بالبحر والطبيعة، ونجدر نعيش بشكل مريح مع جميع الخدمات <hesitation> أما بيت على الشجر بتكون محدودة ، رغم إن فكرة حلوة ، بس بيكون محدودة في أماكن في المكان والراحة والمركب يوفر لك حرية أكبر وراحة أحسن.